Karazana tornevisy ndraiky zen̈y, izy io zen̈y misy araiky maventy ndraiky madinidiniky zen̈y lohan̈any, zay zen̈y no azoko on̈ono. Avô zen̈y arakaraka ràha vahan̈ao aminany, arakaraka visy ndeha ampiasan̈ao in̈y fo zen̈y ampiasaina amy ny tornevis.